Garai yande puere yandeiño yaikova, uataño tai ko kia yande yandemiari jendie vaera, yaiko jaendie vaera erei yandeiño etei yaikova gara ipuere yandeiño etei yaikova, yaeka ñotai kia yanemiari vaera yaiko vaera jaereta ndie.